لأ افضل خمس ايام في الاسبوع لمدة تلت ساعات، اييي لان أنا بحب اطلع و بحب اتعامل و محبش قعدة البيت ف أن أنا اطلع يوم واحد كل ا سبوع و اقعد بره لفتره لأ حوار بالنسبة بالي فا لا الاختيار الاولاني بالنسبة بالي اختيار مظبوط بالظبط